Oire oava iare ita virurai, oavi vu oa rugopa veira toupaoro, vova aue osa ragai tavitavi eva akoo, oiso vosa apeisa, vosa vosa apeisi pie averea, vo taevu vutao iava, vavioso va osa vosa ragai toki paoro urioran aako, oire vova rovo aiva, ragai kavau evoi vovutao iare osa riro raero, vavioso gare vira toupao ro uriorae raera vovutao iare oire, osa riro osa riro raerao, oire ragai tavitavi evora oiso, vosa vosa vivaro tokia touvira ragai toki paoro avau vere, osa vi tokioro urio raera vavoiso va osa garevira toupari vora. Oire oisi raga pieoro uriopa vei osa vorevira ragai toki paoro uriopau ei osa oiso touoro urioparai. Vova osa visi toki paoro urio raera, oire ragai ia vore vira vura vura pari ragai toki paoro uriou, vore so apeisi pie avere. Evoa vivaro tokopiro vere, ragai varo tokopiro vere osa apeisi pie vere aako, uva eva vi oaia rirovira vuravura paoro urio, rugorugo paoro urio. Para veira oiso, oirapavira ari oiso ragai tavioro uriopa aako. Vaoia toki osa uvuipai oira toki oro, tokipaoro uriora vo vutao oaia rirovira va rugurugo paivera oiso, eakere vao oare ragai taviereve ari va puravere. Eakevi, eakevi vorisa ragai tavievere, vao oupari ragaipa uvare evo vitaia osa avuka gasia toupaoro avao vere, ari, oira varo ita vavoi sore vorepere kakae vira. Earaga vosa eakevi, eakevire ragai tavi eakevi ousa, va oua vere. Uva visi iarea ita vo tava vutao oiso, oisosa- <hesitation> ragai varoa vao ia, ari vavaro ita puraoro uriou vere vore vira oirapa aako riva uvare, akovaita uvare oiso sa viva ita aue ora, upia kae ora uriora vo vutao iare, ari vaeva oa rovoparo urio pauei uva <hesitation> akoara tokipaoro uriopauei vo vutao ia vore osa apeisi pie oro uriopaoi, earaga apeisi upiao. oirapa uko kaeu, eake purarivero, oirapa uko kaeuvere, oirapa oriuvere. Vo taevu vutao iare osa vikavuoro urio, vikavuevere apeisi pievere uu- uva vatere ita vaia, akova, aite, vaitere rutu ita tokipa rivere osa vivaro, osa vivaro tavitavi oro oire va sirova utuvere. Vo <hesitation> vosa riakova ourivere. ari eva touvira purapasivere veitoarei rutu vaiterei pa, osa osava-a vatavioro uriora vipa. Oire oisi v purapaoro uriopauvere ra varia taraiu oiso akoea ari oiso a-a osa ragai tavipaoro uriora ako-o avi vosa kopisivere ari o auevivu ragaita eva, sirao pieavi ta eva evo vuta-a ia oiso ae viapau ako-o vai ragai ora aiteto vai, oire vivaro evoavi opesi pere, ravo toupa oro ita avau oire apeisita touparivere vavita rugorugo pari vere oiso akoea ari oiso ragai tavipaoro urio-ora akova ora aiteto. Oire va-a era eisi.